Ke qenë një mik i shkëlqyer për mua... mirësia dhe mbështetja jote kanë bërë një ndryshim të madh në gjella time. Ngaherë më ke ndihmuar në momentet më të vështira, dhe ngë të falënderoj kurrë sa duhet për këtë.